Saa akuara bhanoo anang iko etoto ara be sa anang iuko etoto akoke ora nta obhazi era demene rofem afeng onoo ntn onang faa araa haodam. Aaro nta anang re hodamo efane offna era efane okpo o. Athaar abhoro akpo anyi obhazi onnang iko etoyo nta ara. Ma ku ara bhanoo awune. Ayina rofem hodemene ozamn. Rofem aso rooku baam. Nta agwo ara yinah iko. Ja oja bhoven vene kpoeoro. Sa akwoi hehan or aji gwan agwo. Oro afafafa atongo hikpor. Obhazi do ani hokubho. Okpe, ano nta mar. Othathara hanang. Hikpo hansa, ara bhanoo huntuo, ara bhanoo hanhahana. Sa bhinku bha a dono eghee. Ja nsa nze no nang bheven. Mbhoro sa bhunn abere nse bha oru ma kum. Sanku unbang rije bha done. ete anum retona hartun nyi;. Orom gwe mbang reton hartu nyi orom gwe mbang hithun hansi. bhenyii, orom gwe mbang. hanno oru oro unani ora. hamanda. Ani hanang, fa nsia nyeng sabhinaro. Ora iko eto eto. Ja obhazi oro do he nu nzia eyin ibhongha. Nzia eku ethoma eto to nzia raje ajo ra kpeene bha hizoi seeno ora remon hofaa, far remon anang remon. Akpanakpan nta ara ebibi, ma jaji, abe abo saabho bhoa. Hara hitto afa be. Iyesene onai bho ehere ehumo yen ma eyen ero bha ibo abe akaodo abe aseodo othuma gwo gwe oku ara ma sa anawg bhoven fa oja bhaora haobhora sa onur yen bha roso so onur yen bharoso saa ahumo yen a yen onang hothere agwo sa a ohemene but kpam sara akubho athaar ọhọọ sa okwo onyi bhaani o onang kpam ora bha rekpene orah okpab akpab nta ara thaar gwagwane hothere na ora usono enyiri homa onyi o bhinkumo hanhahana ara ọnọọ ora ethoma ja bhinnai nu tutu obam o. Ara timr ara onro <hesitation> egbee are onoo hanyina san bhunku nta obhazi oro habhinku nta obh azi onang nva hokpoma nyi obhazi bhaa ethoma aajum bha kpam